زه هر ورځ تقریباً د نیم ساعت لپاره تمرین کوم، د دې تر زه ډير کله پلی تګ کوم چې دا هم زما په فزیکي تمرین، یا هم په فزیکي فعالیت کې حسابیګي، زه په دې باور یم چې فزیکي تمرین د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دی او هڅه کوم چې دې تمرین ساعتونه مې او همدارنګه د ګرځيدا ساعتونه مې له دې هم ډير کم او ویې غزوم.